Kat mee shaar na kɨ kwat ɗak, ɓe a pɨ ciin yi ni ɗess. Pee yil ku mwase ndeni, ni ang shik ta. Waa kwee pak ɗak ni, ɓe ngurum ni mop ɗi kia ɗikin, ɓe mop ɗi naa tul ɗi muw. Ɓe ciin ku a pɨ ni a see, ku mwaan na, kat kɨ kat ɗak ndeni, ka cin zeen kɨpee ɗak mak ni. kat ka kat ɗak ndeni ku mwaan na, ka so yil naan. Tap ka meng naan muw. Kat ka kat ɗak ndeni ku mwaan na, ka naa tul mak riret. Kat ka kat dak ndeni ku mwaan na, ka naa njep mak riret. Kat ka kat ɗak ndeni ku mwaan na, ka ɗyoo em nang mop riret. Kat kɨ kat ɗak ndeni <hesitation> ku mwaan na, ɓe tap en ka muut kɨ mun shaar ka muw eh. <noise> kat ka kat ɗak ndeni ku mwaan na, ɓe ka yak sar mɨnak ku ɗyeen ti ku kaa poo kuut ɗi weet tap ka mwaan ngɨm muw. Kat ka kat ɗak ni ku mwaan na, ɓe ka le shaar ku mɨnak ku kɨpee ɗak ni weet. Ka cin shaar ku ni a cirem shaar mu ɗom mu poo naan. Tap ka cin a cirem shaar ku kaa shaar as muw. Ka cin shaar ku nin ɗom ku ti mwaan ret ɗi. Ti nin ar ɓang ɗi nga. Ti nin ɓam ɗi njep mak. Kat ka kat ɗak ku mwaan na, ɓe tap ka nyan mat ka muw eh. Ka ɗyoo may ka riret. Kat ka kat dak ni ku mwaan na, ɓe tap ka le yi ka kɨ njɨraap ku ɗika naa mop njia ɗel poo yit ka muw. Ka so yil naan. Ka pɨ kume ɗikin trepsar ɗikin sakal kwat mu ɗak ni ku mop kwat ka yi naan. Tap ka nok soyil naan muw. Ka soyil naan riret. Pee a naan ku ɗak. Ngurum ɗess seng ɗak mop ni kat muw. Ɓe kwaanga ɗik muw. Kat kwaanga ka mbaa ka kat, ɓe kwaanga ka maa mop membii muw. A ni ɓe a te kat ka kat ɗak ni, ɓe ka cin mbii ku ti nin ɓang poo tukup ni yi naan ku le ka ɗikin yil nde. Ɓe ka kat mbii kuret wee ɗikin em mak. Ɓe nga pee so kokorong. Ɓe naan pee pɨ ar ɓang nga ɗikin pan ku weet ɗi kɨ cin poo en ka. An kɨ ɗang ni poo ka ku mwaan na, kat ka kat ɗak ndeni. Ɓe tap ka naa sak, a mee ku ka met nurum weet kɨ yi nde muw. Kat ka ka ɗak ni ku mwaan na, ɓe tap ka mang sak a kaa ku, a kwaanga a shee kyek muw. Pee, waa tap ka mang kaaku a kwaanga a shikit kyek muw. Peeku kat naan ni eep kwaanga, bis daar mbaa eep mengu ɗi. Bis a nga pee yak sar kar-kakar mɨnak. Be ka kwoop naan. Ka cin kuret, ti ngurum mop m-cin mang kam ɗi ku kwaanga. Weet kɨpee ɗak ni. Weet yi tul muk, weet kɨ ɓwaan muk, weet mun shaar ka, weet mun mol ka, weet kin ka mop. Ɓe mop pee naa kuret ɗikin ka. Ɓe sum naan ɗi kat kwoop.